هو، شکر دی، ډېره خواري مې وکړه. ما هره ورځ تر نورو ډېر کار کاوه، حتی ماښام ناوخته. زما مدیر زما پر ژمنتیا باور وکړ. او ته هم تل راسره وې، ستا مشورې ډېره مرسته وکړه. زه اوس هم غواړم لا نور زده کړم او پرمختګ وکړم، ځکه چې همدا مې د زده کړې وخت دی.